Ta ye chikue lo ininchi naá kuu, chikue china, chikue kuexi, chikue lima, livi lima-limon ja'ai, livi ta ye naá kuu ye chikue lo ininchi naá. <noise>